Ijtyaj ijtyaj est wempe tipyä jajtzyukuta'p, ijtyaj namjajtzyuku', ijtyaj yäk jajtzyuku kämanhta'mpä, ijtyaj tzapas jajtzyuku' mäjata'mpä, ijtyajke este eyata'mpä tzapas jajtzyuku este kämanhta'mpä, ijtyaj este nyäjmayajpapä este nuku', jee je tzapas tzapas yajtzukusyeta'mpä, je jete mäjata'p, je tumtumäpä' tumtumäpä' este mye'tzpa myetzpa kyu'tku, je je yäkta'mpä jajtzyuku jenä jenä wijtyajpa, yu'myajpa, tzyäjkyajpa tzyäjkyajp este kämanhta'mpä yu'mi, tzyäjkyajpa jenä' jen jenyajme tzyäkta'p, jenä jenä este e tzyämpoyajpa titya'p pya'tyajpä ku'tkutya'p este nam namtijyajpapä ku'tkutyap, ka ka pya'tyajpa täptä'p nä nä pujtzyajupä jete jete pyäjkyjapa, ka ka kyenyajpa o pya'tyajpa ti'yäk este pänpän'une' jete myäjkyajpa jet'ji'k ku'tyajpa, je nam jajtzyuku' je nam jajtzyuku' jete jete je täjkomtya'p täjkäyajpa o ku'yoj kuyojmtya'p ijtyajpa, je nam jajtzyuku jete jetij ti'yäk este je jejtzyeti Pya'tke'tapä ka ka pya'tpa este tijpäupä tijpäupä o este pya'tpa täjkojmä jejtzye este e punhupä usyäk ka ka ka pa'akpä tiyä, este nn- ka pa'akpa tiyä'k este panhane o o ti'tya'm este nama namakejkupä o ane, o a a azukar tiyä, jete myäkpäpa jete myäkpäyajpa jet'tya'p jetya'p kyu'tku'ajyajpa, ti'yäk je je je eyata'mpä je je tzapas jajtzyuku' je tzapas jajtzuku' jete jetij jetij este kyä'spatä äjtyä este kyä'sapya äjtyä äjtyä nanhka äjtyä sis, jete topya, pero jetij tambien jetij este myetzyajpa jejtzye jejtzye kyu'tku' pya'tyajpapä tza'mojmä, ka pya'tyajpa ka pya'tyajpa pänpät titya'p este je ijtupä jenä oooo no'sytzyat une' tiyä jetyap kyu'tku'ajyajpa, o ka pya'tyajpa ka pya'tyajpa ti'yäk je täp o o ti'yäk tzäpä' tiyä este ee sunyi sunyi pa'akpä jetyap jetyap je kyu'tku'ajyajpa, y je nuku' je nuku' jete jete kyu'tku'ajpa atya'p, jiiii jetij jetij este ti'yäjkajpa ki'mp kukyäsytya'p, ki'mpa este ta'näkäsytya'p 'yak'ompapä este je atyap jetyap tzämpopyä'pa Tzyämpopya y nyanhpa nyanhpa yu'mi'oj nyo'syojmä, jenä' nyo'syojmä jenä tyu'mpa jenä tyu'mpa y jenä jenä ku'tpa, jenä este yosyajpa, sone yosyajpa jä'a, e nkenpatä nkenpatä j ti'yäk sone sone wijtyajap je tyu'nhojmä, sone sone mayajpa tumtumäpä nyanhpa ti'yäk nam nam namtä'ksupä ti'yäk 'yatya'p jete jete tzyämi'ajyajpa, nyayajpa nyo'syojmä jenä jenä tyu'myajpa jenä jenä ku'tyajpa, e jenä ku'tyajpa y tuj poya'oj jete nta pujtyajpa, tuj poyaoj jenä käwä käwä'nyajpa, jenä käwänyajpa nyo'syojmä e' y como nyä'ijtyaj je kyu'tku jetyap kyu'tkuajyajpa nta'p pujtyajpa hasta que wä'ajpa ti'äk jama, wä'ajpa tiempo jenyap jenyap pujtyajpa, jenyap este mye'tzyajke'ta myetzyajke'ta kyu'tku, ki'myajke'ta eyata' eyata'mpä ku'yojmä ka katzu ku'yojmä, ka ti'äk jäyä jäya ti'yäk este jäyä ti'yäk ee tzye'ta'mpä kyu'yojmä o eyata'pä eyata'mpä ku'yoj kajwel kuyojmä ti'yojmo e jenä jenä jenä este ki'myajpa tyä'kspä'ayajpa ti'yäk je 'yatyap este tyä'kspä'ayajpa e y jetyap jetye' nyayajpa nyosoj wa'ku wa'ku jete kyu'tku'ajyaj ja ijtyajä'äk kyu'tku.